ס'דא אסאך מינע קאלירן. אויך איז דא אנדערע שעידס פון קאלירן. סאו ס'דא רויט און ברוין און בלאנד און נאכ- און שווארץ, און נאכדעם איז דא דירטי בלאנד, סטראבעררי, <hesitation> נאכדעם איז דא אויבורן. נאכדעם איז דא אסאך נישט נאטורליכע קאלירן או- ווי מעטשן <hesitation> קאלירן זייער האר נישט נאטורליך און מאכן פורפל, גרין און יעלאו.